Nyamdu meɗen no bafe, ta wawi fu a tawan ne heban ɗira e fo'en, e korokontono, tawe gaɗaraɗun nafa, sai nyama a tawan nefade sanne.